ثجافة الصين غنية جدًا وعريجة تعود لآلاف السنين، فيها الفنون مثل الخط والرسم والموسيجى، والأكل الصيني المعروف بنكهاته المتنوعة، كمان عندهم احتفالات مهمة مثل عيد الربيع الصيني، والسنة الصينية الجديدة، ومهرجان جوارب التنين، الفلسفات الصينية مثل الكونفوشيوسية والطاوية لها تأثيرعلي ال كبير على المجتمع، وتركز الثجافة على العائلة.